Ny holo lafa matadidy tsy raha be dokiky. I gny Mahay hoe itoy gny marina, toy gny diso. I zany manapahendrea. Da izay gny tena izy. <noise>